<noise> toh – toh Gwarnwawo ai haŋkaŋ maga se bora ga te, din gwaŋda kaddai din gwaŋda foi jinai na ga kaŋu, din sinda mo asi kaŋu, dis sintina dina di ina dumbu inadaŋ har dungo ka fobu kala amma bori ga nima tun, dinna foru nina haŋkaŋ ga ra kulu ka ga nima dinga soye no nima soye, dimo niga hina no nima hiŋa kalama bori nima daŋ hai kulu kaŋ inin no kaŋ ga naŋ ama kaŋu magase, nima dan amakanu nidi niga nwa ni lakkal kaŋai ra baŋkaŋ ninomo kul ga nwa lakkal kaŋai ra ba, subase da lalura tun mo igin no nima hari hine magase, iginno hineyaŋ nima hina magase, kuma maŋchi baŋkaŋ fun binni ra hinne no ga waŋi, ba i ne harai kauye arewora be kulno ga waŋi, baŋkaŋ chindi gono isi waŋi bar chindi mo ga waŋi, hari wo kaddin nin bon daŋ ara no niga waŋi, dinmaŋ ninbon daŋ ara komin nu komin ni fadara gwarai nisi waŋa, ifose ni maŋin bon daŋara se. Zaŋka kaina yinti kaŋ ihai hinkuna hinkuna igate ima har nase ama hadawa tali kussara, amma nin arkuso dinin nonda nina hadawa bai kulu ga diki me nyatta ga, ifo sobbai se, sabida nisi waŋi magase, amma nidi din waŋi ba ni kurnye kwara no ni kwai di nin no hari asin bon hau, take no nima ta nima te nima ban nima nino ingai hari, kuma dinga gwaite masa nasizitarai daŋ ara.